Ny fomba fandrahoako akoho a raha akoho gasy izy a dia andrahoako a dia alaina rony a dia asiana sakamalaho kely dia tenehina malemy tsara dia azo hohanina, fa raha poulet de chair indray izy a dia endasina hatao saosy hatao saosy amin'ny sakamalaho sy poivatra izy a dipoavatra dia avy eo endasina raha poulet de chair